Kan ena waakana ma wola tapi ngon wa kelelo uwa ina so komara so komanege ihika hino kan ngon wa kelelo uwa sigado ena ima taurinoka ma gumini mane aje ngone wa kelelo e madake ge lalawa ma kia ma daku ma igutu.